Tharësi i flokëve funksionon duke thithur ajër nga mjedisi dhe duke e ngrohur përmes një spiraleje të brendshme. Më pas, një motor e nxjerr ajrin e ngrohtë drejt flokëve, duke ndihmuar në tharjen e tyre më shpejt sesa tharja natyrale.